Ine nikishmati este in chile habanero chili serrano in chili polla chili huajillo chile chipotle pero nika momaka bueno den okachi momaka ikan yi nin chili serrano non san se kishtilia ni ni vena den chili se teckakayazha nipan tlali hualakati pero tiempode nijkin pues patio para in central se kuiti non tiempo den sesek chile chile itoka chile dee cera non nijki nikan momaka pero okachi okachi kuko in chili habanero chili cera pus okuzhin menos in chili serrano igual este kukotl huan este in chili chipotle pus non se kua in centrla por que aveces inikan kuali por que in chili chipotle den chili de huachinango pero se kua. Huan sek yihuazha pues yi kisa de seco non chili chipotle se usarua para in moli pero okachi okachi se kua in central de abastos este por que intla aveces como okachi ka frio okachi mokakahua in sesek entonces este yi non oako huazha oakuel kuazha sa n palani pero se kuati in central pues yeka huahuazhin huan nikanon se yikchihua in moli in chili serrano pues nijki kuali sek chihuas in salsa chile de cera ijkon ni toka chile de cera non sek chihuas este nikan jitomate en salsa nikan nompal este in chile pulla pues nijki se este igual ijki seko nijki kuali seko por que aveces nikan mass se kua verde pues akuel huaki kachi kuali sek kuas central se yimaka yeka de yihuaki. Pues kate miek tipo de chili pero aveces okate kate miek ken tejuan tikua huan tlen kishmati in serrano chile habanero chile polla de chipotle okachim yi non intejua kishmati pero se azi central pos pues kate mas tipo de chili hasta de malahuak de kishmati pero aveces intejuan okachi pues chukozhizhin otec acostomberaro to maman nonke chili pues yi non tejuan tkua por que ijkon kuasalojtihue de chukozhizhin intejuan nikan no maman por ejemplo techihuiliaya okachi yen in chili de ika huevo o se chili de ik takashuaya no maman o aveces okchihuaya yeyetsin kiseki keski serrano chile serrano tetekilia huan nika non se yu tlakua. Nikan in no maman siempre in picante chilito ijkon nika nizkalte den se zhukozhizhin.